ابھی ایک نل ہے، اس میں سے پانی لیک ہو رہا۔ آگے سے پانی گر رہا۔ تو اس میں کچھ ایشو ہو سکتا، یا تو پھر اس کا وہ کلوزنگ جو ٹیپ ہوتا، وہ لوز ہو گیا ہوگا۔ تو اچھے پکڑ اکڑ استعمال کرو، اس سے ٹائٹ کر سکتے۔ ٹائٹ ہوا تو پانی رک جاتا، یہ کام کر چھوڑتا۔ ونہاں پھر پانی میں کچھ پرابلم ہو۔ اگر پانی نہیں آ رہا تو کچھ فس آیا، تو پکڑ اکڑ کے استعمال سے پورا نل کھول سکتے۔ اور پھر آرام سے کلین ون کروا کو، اس کو لگا کو، نل کو ٹائٹ کر سکتے پکڑ اکڑ سے۔ یہاں زیادہ تر ایسا کچھ بڑا کام نہیں رہے گا اس میں۔ وہ نل وال کا جو ہے، وہی پکڑ اکڑ سے جو کی سب کام ہو جاتا، بس لوز کرنا ہے یا پھر ٹائٹ کرنا ہے۔ اگر پانی میں لیکیج ہو رہا، پائپ کنیکشن ٹھیک ہے کی نہیں؟ اگر پائپ کنیکشن ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک بٹھانا ہے۔ اگر پانی ٹپک رہا، زیادہ لیک ہو رہا تو پکڑ اکڑ سے ٹائٹ کر دیں، وہ ٹھیک ہو جاتا۔